كانت طيبة جدًا وكانت تساعدهم <hesitation> أن يستمتعوا بظلها، وكانت أيضًا تعطيها- تعطيهم من ثمارها، وكانت في أغلب الأوقات تسمح لهم بالاحتفالات تحتها، وكانت مرحة جدًا، كانت تحب حكي القصص للأطفال الصغار في القرية، وكانت أيضًا تساعد الكبار بحكمة لأنها قديمة و (اا) حكيمة جدًا.